<hesitation> في تنظيف الغاز <hesitation> أول حاجة أخلي الغاز يبرد، بعد تالي نجيب <hesitation> الفرشة بتاعي نحاول نجليه بالصابون ونخلي الخليط شوية مع شوية بيكلر- بيكربونات الصوديوم، وبعد تالي نجيب المنشف إللي فيه هنا مية ونحاول نمسح الجدار كله منه ونجففه عن كل الصابون، وبعد تالي نجفف الميه هذي بقطعة قماش مجففة.